Men kunni hayvonot bog'ida o'tkazishni avzal ko'raman. Chunki hayvonot bog'ida jonzotlarni ko'rib ular bilan muloqotda bo'lib ularga qarab zavq olaman.